في الحقيقة كتعجبني المتاحف الثقافية لي كتركز على التراث ديال الشعوب والعادات والتقاليد ديال واحد الناس لي ربما عاشو قبل منا ولي كيعسشو حاليا، المثاحف الثقافية لأن كتعرفك على الثقافات المختلفة، كتعطيك واحد الإحساس أنك كتعيش في عوالم مختلفة